أنا مشروبي المفضل هي فنجان جهوة عربي إذا كنت تبغى تجرب الجهوة العربية تحتاج إلى حبوب جهوة طازة ومطحونة ناعما وريبان وهيل وغفران تحمص الحبوب شوية على النار وبعدين تحطها في الدلة مع باقي المكونات وتخليها تغلي على نار هاديه وبعدين تصبها في الفنجان وبتصبح أحلى مشروب جهوة ممكن تشربه في اليوم لكن أنا أحب مشروبات أخرى يعني بس أفضل الشهوه والجهوه العربيه